درسي کتابونه زده کوونکو ته منظم او بشپړ معلومات وړاندي کوي. درسي کتابونه زده کوونکو ته دا وړتیا برابروي چې د ازموینو لپاره چمتووالی ونیسي. درسي کتابونه تر ډیره د زده کړې معیار ټاکي او د تعلیمي نظام اصلي مرګز جوړوي. درسي کتابونه زده کوونکي پر نړیوال معیارونو برابروي، او دا وړتیا ورکوي چې د نړۍ سره سیال سي. دا کتابونه په ټوله کې د یوې ټولني له اصلي اړتیاوو څخه دي، چې باید ورته پاملرنه وسي. درسي کتابونه ددې لامل کیږې چې زده کونکي کوم هدف چې په ژوند کې لري او غواړي خپل د خوښي رشته کې درس ووایې ورسره مرسته وکړي. درسي کتابونه د دې لپاره دي چې: زده‌کوونکو ته معلومات او زده‌کړه ورکړي. درسونه، تمرینونه او مهم مفاهیم اسانه او منظم ډول وړاندې کړي. ښوونکو ته د تدریس اسانتیا او لارښود برابر کړي. یعنې، درسي کتابونه د زده‌کړې لپاره یوه مهمه او منظمه وسیله ده.